Seo um nüüd määnegi vindikeerotaja. Ma ei saaq periselt arvo, midä tah mõtõldas. A ma tiiä, tüüriist tä um. Määnegi, määnegi vindikäändmine. Noq, vet sis tulõ <laughs> tuud vinti kuigi käändäq tah.